زما په نظر دا ډېره ښه خبره ده. سفر د انسان ذهن پراخوي او تجربه زیاتوي. دوی نوې سیمې، کلتورونه او خلک پېژني. خو په ډېر سفر کې ستړیا او زيات مصرف هم وي. که ښه پلان شي، نو دا یوه مثبته تجربه ده. سفر انسان ته نوې لارې خلاصوي.